Fomba fiasan'ny fampiasana bafla de bafla sy mainsy mazava ho azy zany andehagna anataovanao feo maventy be de izy sy mandea raika fa sy mainsy miaraka aminà ampli de sy mainsy miaraka aminà fila de andeha faf- ampifandraisinao, fila avy amin'ny ampli a asofokanao amy bafla de mivaoka tsara le feo zay itianao tongavana na mal- regny lavitra gna marivo.